Kene pele- de, pele fua sei puli fua ba, fon fua komo, fia meleye pulo fia kpo mele- agha so- be fore fon fue mie beh bulu emi kai fua kai ke pulk pele, pele sei, kai fon fua, massi fua demi fu fua fua me idj se fua. Kai fua me sei cause fia dari khromo bode omene fh do ke fu do ene pulo fia fu me bra fulo bini fua fior fua fior bai gbro fino flor brein dani furi ama Yor lor yoi am men sei ene kpo son mena sen sen yei bo han tangbe ena polo fia wena free ane ku ne fia tho mene ba fa, eba beans ke tuo, beans toh tame kei ke tha kei fua ye-taimo timi bula-bini kpare de he, beans ke dimo pan na tua, zini doh bini beans bo sori beans bo sori sei emem agbu ke kon ene, ene beans ha mi bra kene sai or ma ben beans bo sori sa bini tua, idemfu opara ke fua kpare odi ke tha no kpare eu fi he the tua sa de-beh fou tha megai fua igene fua, fuo timi, fuo buba mene